म्हए बबु पोयनक् कोन्गल् है कुकुतु। कुकुतु एपेगने है गौरोश एसपोतु तके, अरो रस्त रस्त कुहिपुरओ तके। कोते के हेकने म बबु कोन्गल् है मो बोयनके बेसिगे कुकुतु। करन् कुकुतु इमने बोयनक् है, झे हि केते अब एन्नेको के हेदिय हए। झ अपुनि म्तए कोलेव् ते उ मनेन् नशए। करन् कमोरि बोये खुजिब। अरो कुकुतु इमन् नोरनक् बोयनक् हेदिय हि ब अप्ने को बोनो हए। अरो कोरे स बोले दुनिय के मोरो मेलेइसपोत् तके। जुरि हु तके, हि केते ब निजोल् उनु बबु लोइ कमोरि बोगने। एह्ते कुइ बोगने उ सस्त कुरे। अरो कुकुरर् सैखन् ध्यन् तके। अरो हि ओथे खाद्दो किस्वन् कोर हाद्दो खैकने कोर निस्ने के तके। अरो हि ओथे मेन्दिन् कुइ बोलेगे गर्धो बोलेगे, जेनेके कोर खोदोस्सो तके। तेनेके रकि बोलेगे। अरो हि ओथे करति दुनिय मोरो मो ते बिशनो जिन परि बोलेगे। अरो बहिरुर् बोले, अन्हए बोले, जेनेके पे तेनेके हुइ तके। जेनेके नेनेके कोरे। हेरे जोत्तो जिति खाद्दो हए। हेगने शेबु कुकुरे कमोरि ले, मन्वर् इन्तेक्सोन् होअ अपरे किब नन् रन बेम होअ अपरे। हेगने मो बबु झे कुकुतु बोहोद् भान। अरो कुकुतु गु मो बोलेगे।